Chindageraa omonto okonyora akoria chiamoretera chinguru, nee ebia- e- amanyabwari, ebiasi, amatoke aya asimekire mogondo, chinduma, obokima bwo obori, obokima bwo ebituma, <hesitation> naende igaa, chindagera echi chigokonya, okogenda mogondo kwarema buna eguto, kwarema igo kwarema mpaka torikoinyora ing'a obe, lunch iyabete? Ogotara o- orabase gotara tokorina no nye egari ore chinguru otare ase atambe, naende oirane.